हुमिडिफायर, हावा में नमी जोड़े के खाथे, डिजाइन करा <hesitation> जगल चे। इ पानी के भाफ या फिर जल वास्म में बदल कर, हावा में छोड़ देवल जायचे। इस <hesitation> एकरा से हावा के गुणवता आरामदायक पन बेहतर हो जायचे। थौन्धी पानी से धून्द बना के हावा में छोड़ <hesitation> जायचे। हुमिडिफायर। पानी के उबाल कर भाफ बनाये में भी काम करल जायचे। हुमिडिफायर के <hesitation> से हावा में नमी के प्रसार हो खल जायचे।